Karazagna planety le-le azokoazoko ognona fô malôha zô: <hesitation> Terre, Mars, Jupitera, Saturne, Venus, avy eo karazagna lakintagna zah tsy de mahé loatra na resaka galaxie sy filaharana lakintagna fô karazagna satelity zô ny eky de davôlagna na la lune ozy antsika.